Kaulike ke Akua i ka lehulehu i ke kānaka ma kēia honua nei. Ma mua o ka hoʻouna ʻana i kāna keiki hiwahiwa o Iesū Kristo ua noʻonoʻo ʻo ia i ke kūpono o ke kānaka a ua hāʻawi ʻia kākou i ka hana hou.